Wwa aminiḃawo aa- ninaġaxese níkuluġo. Axaminina kiġaxese níkulu viwwa víi nélomedo, aniźumuini aźaźaniḃay moo źixamifia, ñámoo źiṗanilemozua. . Kapeñe moġuĩto, amiñaġona nizimeġoniwwai, nisieb, nisakasib wwai iininilala, nisieb aḃaninaġo níkulo, móiniġakulo wwa. Vórune, amiñana kiġapeñe kíġi azimendo, néruu, ninaġo níkulu wwa. Moinikapeñe.